<hesitation> A' t'an b'a'ax tan ak'atikten a'lo' yan ki yan kiwojetej b'enes ti to'on b'aylo' patal ki- kikuxtal ma'lo', men yan ti tech a' b'a'ax je'lo' ti a' pak'tej b'a'ax tan ak'atik ti ulaak' mak a'lo' kub'ensiktech ti uyantal ti apusik'al a'